Yaani rifess Khan woathin gharr ijemaa fethu rifes Khan matafethe dhursaa kinyozi dhethaa berre kinyozia dhethee akaa athin murenno fethu murethaa yaani akha athin chireno fethu Mal atin rifes suun akha atin chireno fethu chirethethu yaani dhethee matafethaa filethee Mal atin ghad jebithu mafuta dhibethe dhub woyaa nekhethee atinen rifes khanke kioan ufu ilathe akhin dhansatif tunn Mal khan dhub sherehe atin ijema fethu suun achh dhethaa